नए शहर में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करन का खातिर: मैप या ऐप से रूट और टाइमिंग चेक करा। टिकट या पास खरीदा, अगर जरूरी हो। बस, ट्राम या मेट्रो की स्टॉप पर सही जानकारी प्राप्त करा। सफर के दौरान नज़दीकी स्टॉप्स पर ध्यान रखा। सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करा।